Manahaky anizao moa ñy kolotsain'olo a zapon añy :-Manany ñy soatoavin-drozy rozynoho ñy lilin-drazan-drozy ;manahaky anizay ñy fañenken-drozy ñy lalañany ñy natiora ;manahaky anizao koa ñy famokaran-drozyñy raha kanto noho ñy fialam-boly, manany ñy fialam-bolin-drozy rozy, manahaky anizay koa ñy fomba fisakafoana ;mana ñy fototsiny ñy sakafon-drozy rozy, manahaky ñy famboaran-drozy dité ;misy avao koañy tontolo aminy ñy finoa noho ñy fety fataon-drozy.